Nako lalawa ma ngi manege dadi ka manga wolaka, selain dadi ka manga wolaka, lalawa ma ngi ma- manege i ma nonu ojomo, ma haiwan yang i ceceke, sugmanege lalawa ma ngi.